<noise> Anisan'ny zavatra anankiray mampisaratsaraka zavatra manalavija- manalavitran'ny javatra anankiray ny fanaovana voyage lavitra loatra, izany hoe tsy misy intsony ny fifampikasohana eo amin'ireo olona rehefa tena mandeha lavitra izy. Ohatra raba mandeha ny mpivady ka tsy miaraka de tsy misy fifandraisana eo aminazy.